Eka! Laha agnamiko alony zay da mety ka satria la tsy tsisy an'iizay da tsy afaky ahita gny fanafody ho agn'olombelo na ho agn'ny biby gny mpitsabo. Na gny mpitsabo biby izay na gny mpitsabo olo.